'Ngo kasiti ni ni'ñanj nin' ruhuaj áj, ni'ñanj nin' ruhua kasiti ta si béj bin si ni'ñanj riñan 'ngo nihia niko riñan ni'ñanj kasiti ta, béj bin si nari' toj 'ngo rosi béj ni huin si ka'nin' toj riñan rune, ni béj huin si kinari' 'ngo sopa béj huin ki'hiaj si xa xiñan' 'ngo nihia, ni béj huin ki'hiaj ta ni kachij hio 'ngo chruj ruhua kuruj, ni sisi ka'ninj ñun' 'ngo chruj ruhua kuruj ni si ka'be kwe mánj, sani nga kasiti ta ka'nin' ta ni ka'be ni kwej chruj ruhua kasiti ta ki'hiaj kasiti taa, ni bé ta ni'ñanj kasiti taa ni niko riñan nihia niñan sisi nihia' ro' xo' nga 'ngo nuta ni ka'be kari' toj kasiti ta riki kinj, ni xiñan xá nuta ta sisi kari' toj kasiti ta riki kin, ni béj ni'ñan sisi katu toj riñan 'ngo 'nín kane si bé si sé kuñan xa tarún' mánj, ninin xa ta ko'ngo' xiñún ni ba 'ngo ngwii ni kurij nej tuninj nej toj kasiti riki 'nín kane. Ni xa nej ni ba 'ngo ngwii ni kurij nej xa nej kasiti riki 'ngo kwej, ni xiñan' xa kwej 'hia nga 'ngo kwej hia'aa ni xiñan' xa ni nga 'ngo kwej 'ngo nanun ni xiñan' xaj, sisi katu kasiti ta ni nga 'ngo nasa ni ka'hue sisi bin ro' xo' ni ka'nin' man kiki kwej ta, niko riñan riki kwej ni'ñanj 'ngo kasiti ta si huin si ni'ñanj 'ngo kasiti ta ni nga jnamin ni nun niín' xo' sani nga a'ngo ngwii kan', nga a'ngo ngwii mán xuman' sta'anj ni ni'ñanj jna'min riñan nej sani nga riñun' xiñún ni nitaj si xo jnamin, sani nga 'ngo kasiti ta ni ni'ñan riñun' ka xiñún' ni bé ta bin xo' áj.